Muntu atta goraga neyetaga omusoborole <hesitation> nemba nimwoleka nimba netaga nchikore naawe aroho mworeke ne bagora bati. Se- bwekuba eri yamasanyarazi no banza nogitekamu ha masanyarazi nikwo yagyaho, then no nanka, nomworekya nko gitaho then okagora habwokuba tosobora kumuragira mutali hananka henyini.